Una costumbri mu emportanti en Bélgica es la celebración de San Colás, qu'es el seis de deziembri, ondi los críus recebin presentis i ducis. El pressonagi esti, que se supon que llega en barcu de vapol, i izin que llega d'España. Vien compañau delos cagarrachis o pajes, que los mientan Pedritos. La figura es la imagi de San Colás de Bari, que hue un bispu de Turquía peru tamién tien angunas cosas que pahi el dios Odin. Lo demás es comu nusotrus peru de vés del seis d'aneru pos el seis de deziembri.